لاسونه تل په پاکو اوبو او صابون او یا هم د ، اا، لاسونو په مایع سره باید صفا ومینځلی سي او پاک کړلای سي.